Neyb dun yajtëyen yë jëch dun nanëm yëdun xa'ajpë ukë yë uk ko'o yëdun nëmap amanat, amanatam yë, ko'o yëdun namap ëch këmasëk kyemat'sëp yë, kko'o yë ti'i dun myaj wi'in apëkëp pya'abëjpë yë mëdë yë, yë a'ax jedun amaxa'an am nyanënbyë cotorrito mëd yë a'ax dun nyënëmbyë amaxa'an am loro, ko'o yë namap xu'ux, wi'ikë, wi'ikam xuxam yë, ko'o yé ti'i dum myaj wi'ikapxëp pyakapxam yëbë yëch ëch dun na najuëb neybch dun xi'im të nëkapxyë.